Nguena ndame inkachun ndame oligrafo ndamen jun lapicero jas xundandiña ndon daviiña exngume creo ndano ni kachete ndami'a, kinña nakuchi kuani ña'a nga nivee tu tutu kichingu dii ndikontinaña chachichi yuna lapiñena ninujun nuu kuaderno ke kon tiempo ndundo ko iña te ujun ujun tindachi nguma denidoña kué tiempo cuenta ko'o ujun ndame ujun lapicero ho boligrafo dannguema xuatu kachin diundu ndaviña ndexi ndon ndanii ke inia nduendi yuu nga yuu yuyinano kuenta iña'a yiunuu ninaun.